كنت في رحلة على البحر مع أصدقائي وقعدت من الساعة خمسة الفجر كانت الدنيا بعد ما فيها ضو فجأة شفت <hesitation> بنت دخلت للبحر ومشت مشت مشت وبعدها اختفت أنا قلت لأصدقائي اللي شفته فقالولي يمكن تتخيلين لكن <hesitation> كانت <hesitation> حقيقة والبنت توفت في البحر.